Da ngurga kisse tsiif ko ta dan dik khirakam usually da tsiif dik khira manga haa a sall, sall tsek ta ekna sall dighir kiza, kithana gik gin kwarana ka wara dik khira da hangane ahba kwarane da wur a dik khira da hara bigi bi ai dige da manaha kina da tsiifho zik thaɗgaha mugho da thaɗgaha mogho ma ghubgaha ga sheka ziya tasur zukur kaf k hoge hinga tsude dole da ghuba ghubaho thaɗgaha mugho ghubgaha ya sheka ziya tasa daa mangaha yene to duk dege am mugha da kaf da dufuha da thirna da tigaha ka ki ndigal da kuɗig tsiha ahba kwarane digal da hara tsiha du gunbiyo wharba la wharba a dik hira da tsiifin manga tsin sallah asbano ahbud kwarane ndig ndigal da ahbud kwarane wara da harabiya whara sar k dihira kam da tsifha kina ka mangaha thirna da nanaho an witigho da ngik sba tsihama dole bah ndigal a as a dale sigawal ka dadd mu gha da vak thira da tha sawal dadda sigawal kina Tsiifgho da manga ha sallahno nigharo, tsiha kiya dadd ya nighardi tsiha ka zila gho doel bah kwal da ndiɗa ndiɗa kwar ne wuda da tigud hana ɗa kwaa hen kwarane yan da tuguda nuvine an harkava harine hoo in kuɗig ha nga kwarane da hinganko aa nakan thab kan nah haro ngud da kwar yan biya yai mangaha thirnam manud ku kffa ehh tikithano <hesitation> tarhe ha kaf ki zilagho barha yuwe pararine da tarheha digite zuwine mangin ah da whath gin ghayano whalthga tsin ghaya to da sigawalka niya to da sawaline zik ka i tas sarna tsa zuwing kafe ngaha ba bug a bug ndikenbi dole da huɓa huɓaho da hubgaho thaɗgaha mugha gho tsitsa varo thaɗgaho neat nha mangane ka bidik ha da wura da hara ghena da, daa danga thurda manamanaha biya to ho da manga futsi hogna kina da sadah zilagho a inin da ndidaha kwarane wuda da zuha hoge a da ɗaha an wayaho zik dole da ndil dadd mughaha kwarane wuda da naha k hognara wuɗa da zukidda hognara wuɗa naha tiga tig tsik ara to nda ndilgaho da kwara heyene karfe wafaɗ na da ɗahgud karfe wufaɗna ndigha whaya tsiha da kuɗigea To dik kaf kivide wharba tik kaf kiv idbi zik kida mana karfe theɓno kda mana sallah mangaribana tsude ambasanah aman thire zik a a diggaha tsitsa varo kda saks ka zilagho tsitsa vare nagha zi la naghanagha tsin neat ngud oa kwaranen gig dik hira mugha ngig dik hira mugha wala digal da therbahabi nga dege manahabi zik vakna nduda zila ndikena yan da sadaghine yanda nigha nigha wharba yanbi da tsiifha tikithano mangaha thirna da manaho tikithau sawaline lada sigadah tsin hoge kaa mangaha ndige daa manaho na gaho wudan naho niha tsine yan naka tiga tiga tsiha niya da tigaha sadaghina barho zila da suda ghine mughuraga ar hiɗikine to dama tsiif tsi tikithau a wurgabaha da hara bi da war tsugun mangaha ka fatsiyo tiha thighana zila da mughuro zila ba man mugdura kure manga kur mughuro kda kwarane karfe vaslambaɗna tsude haram hara tunda da tsiya durha da tsiifha karfe theɓɓna kino ahbaha da da hara bi fitsa thirne da hara n ka fatsiyo fitsa thirne ngaha da harin ko fatsiyabi to da hingaha dur tsugune da hingaha karfe vaslambaɗnakino karfe vaslambaɗe kulukke kalfe mtsa karfe hikir karfe wufaɗ karfe theɓɓ karfe. Lhebbno tsiif ho a ngurnaduha hara ndike na to da tsiif ho zik dige tsanmana ha gwa dadd tikithau yanda munaha ah baha kwarane dah naka hara ah vughara in demakadema ah ngaka da mangan biya a a tsitsa warma nagh da nus tsetsu wa da tsetsuwaba nus biyo da ngaha da man farin jinin an vak zilabi tsitsa nah ha naghin ma da gg tsetsuwa baha biyo nga ha ɗik vako vak hingane a zik thileno huba thilude ghub tsud thile tsitsa varo zila thaɗa gagho kuɗigaho thaɗ gaho tubb mughama tha4gaho kudama thaɗga ho da ngik fallo tsigho ɗigaha fallow e to tsitsa vara nagha zila nigha nigha ne at nga zugwang nagha nus kwanɗaba biya da kwatɗaba dughwe da kwatɗaba nushe tsitsa subuwun subo kida wahda tsin ngida an futa zile dun tsi tsan an addini yinama nda nga han tsetsuwa biyo ngahan digal da aljannabi za nuwa nn nuva ya maleme an kwara kwara itare to dale da man tsetsuwa ka nuje da tsetsuwa ka tsetsuwa ka nus kam tsi tsa ud sah da tsa ud sah da tsitsa ud ja ta sa diɓɓ tsitsa ud riɓɓala sa da futagha da nigha itar futagha da sawat itare ah tsari suwa nus mena dige da kwanuda amma da kwargaha kwarane tsiif tsika tikithau Ngaka da man thirbiyo zik in hungan zile in hingen ghiraho da an subu baha sha tsugunbiyo ahh suku saka sbabiyo uda thir da manaka nuu yahaya ka da das hir ka dighawa yahaya ka dighawo ma nga itar ghuɓ kat nga itar ghuɓ thiltarbi nga itar man nga itar ghuɓ tabi nga ita thud mughabi yahaya da alha da gud ta ma nduk ndila dikshiraba an ngida an gudma bi da kwaraha zik jhatha tsitsa wudahe kaina futgud an vagho ina da liye ina to guɓane zik ak an vake kitakwan ita re ngaha de deferential kwarane wharan ana eh ghuɓan ena ndili ena ngha da kwara kwarabiya tsitsa era tsitsa a vara dalha zik liya wharbiya dann watigha dan futaya dadda gha zina tsifha tikitha da ngig ndige da ghuɓaho, ba bgaho thaɗ gaha future thaɗ gaha kuɗige thaɗgaha gadure ghubha thiure bsi itsa bar sada futurkina da dadda amm magha kam an twa ɗul mughur kam dole dam an thirha dole da man tsetsuwaha dan an tuk dul ma futur kina a yona futa men anda kinda da digal da huɓugu ee an futa menanda muvud kina Da sadagh huda nughud am mughagha wharba wharbi an shi ann liy divina an siya yena an siyana dige da kwaruda kai tsitsa sbu dughuna sba ginda man tsetsuwa biya da jhatha dughuna nigha baha futa, futa tare nav da nuva yahana sadah da sutur to wharba yanbi zak sha tsif ha karfa theɓɓna da karfe wa kwah da tsiif, da tsiif gho dige damaho da ɗik maghaha ahb aha kwarane ngaka daa da manaman da tsiifka niho to kida tsiyana tsiho da karfew tighisne da tsigaho da karfe vaslambaɗin da tsiyaho kida tsiyanatsiha arfa fina kam tiha sa da vakagh tss tigha ud kwarane kida nahardi kiya mene nda naka nuu yahoore to da satah war tsugune ngha idar kwarane kai dughuna jha tha nga duguna wharbaa nga da duguna da tsetsuwa biya to yahaya tsugu ne tsitsa ngik sukta itar kwarana ehh na an gatara nus kidda da ka suktum da nuvu kino da satah ghud fa fatur grak gida tsiha an futarna kino da satagh ud da future da nihaha itar kwarana tsitsa uɗahe mana manaha itar kwarana tsitsa uɗahe mana manaha tsetsuwa ha tsitsa vara naat niha mangan ɗikgane da sadagh itar wutigha dege da kwara itare da ka sukta samo ko zir yayya sarina a zirsarina a saghar sarina. To ndige da kwarine ngig dughe an futa me? Na tsetsuwa dughuna dan tysitsa tsiifin kivil, ah tikithana ngin har ngin wura harabiya amme an thir mugha dughuna whara tsika hali dughuwa na daa <hesitation> dd da subuho kai da dd da dikaha mugha ha dughuna ndige da kwara itare to da gadah itar tsugune da nigha itar tsitsa iraka volko lige to ngahan ɗik digid biyo tsitsa sadah yanka a opportunity tsiha tugune ngaha da ngimadu ngimabi ahh ah watgghir yank ahh opporutnity tsiha to tsitsa gohara ha an vakdima tsitsa whara vandar dik ghirama ndige naghud vak dik ghiro tsatsin ehh naghude tsatsin tikka afe ngig tsetsuwa tsine lava an ghagare wharane nga jhathabiyo nga kwar lava tsitsitsa ahh ndignabiy saimangin tunani bidiggin da kwar lava to yan dik ghira naghuda ann ngunda kwarane whara whara tsitsa dughun a kida shu dughuna to da sbugha whara sarna da zuwa gha da sadah ya yahagha ndige da kwara itare whara dughagha whara nusa gha